سړه وینه لروونکي ژوي لکه مار، لیزرد او یا کیشپ، الیګیتر، اګوانا او ګیکوس، کینک <hesitation> دا هغه ژوي دي چې دوی کولی شي خپل ځال له محیط سره عیار کي او سړه وینه لروونکي ژوي دي.